Imboka jamajanii sipatikana, sana sana pakistu pakisuku, wakati wasula nyorosu, kwasabu pakisuku sipatikanaa sana, kwasababu idadi imbapa pakisiku va- ungavyala, ujungi ivi avia labda amakasi gatabu kumwakilila. Apa sipatikana sana imboka syamajani, pujili katuliki pujilimbuka- amaboga, puijira mboga amaboga janyungu imitu, alafu kwijile nimboka ijanyunguu imbalasu. Alafu pwijire inyadundwe, alafu pwijire ichainizi, pwikule nuntsitsa au ulupala, imboka itsyo sipatikana, umda saana! ukwasura, kwasabu umuda ukwasula, ulinuweso wakulima, jimwagilile isura, jipatikana kiurahisi. Lakini kulimisiku ikingi imboka imboka ijo jiva jatabu, ukumwakilila wunokulime lakini lakini ukumwakila amakasi kila katabu kwana ndomana ndivimbuka adimu, jivi imbuka jatabu wune pangavalimila avanu vavili vadatu, jiva jakumwakilila vijunge jiuno kulime lakini, ukumwakilila nukawesa kwasabu, jatabu jamakasi. +